أنا أختار أكون طائر كوكو، لأنه يعيش في الغابات الجميلة ويتميز بألوانه الزاهية، أحب فكرة الطيران بين الأشجار والتغريد في الصباح الباكر ،الكوكو يعبر عن الفرح والحرية ،بيكون يوم ممتع أستمتع فيه بمتعة الطيران ورؤية الطبيعة من منظور مختلف، الحياة في الغابة لها طابع خاص وأحب التواصل مع الطيور الأخرى.